Este yä'ki äjtyät mpopre ku'tku, yä'ki nku'tpatä't ja itäpä eya nasojmä, yä'ki nku'tpatät pimpu', pimpu' preparatzäjk ee wyätzäjkyajpa ja'ku syosyaju säk, que syosyajpa je säk, kyojtayajpa kana, kyojtayajpa estee nkiniya waye, kyojtayajpa unumu'k, kyojtayajpa estee kyojtayajpa estee waye sojse, jejtzyetät nku'tpa je pimpu', ya este cual digo el otro, este yäki mpreparatzäkpatät tä tä waye sose, jenä este ak anh 'yajkätäjkyajpa molinu'ojmä je äksi ja'ku ja'ku waye'aju, tejenä je waye sose nä sosyajpa, est kyojtayajpa nä' ja'ku tok tojku je nä', tejenä ntektäjkäpya'ntät je waye sose je nä'ojmä ja'ku ju'tjuta'u y jete ompa putpaam tambien sunyität nkut nto'nhpa, y tambien este po'te tambien tzyäjkyajpa yä'ki po'te, wina wina sye'tyajpa äksi, tejenä tejenä sye'tyajpa, tejenä kyatäjkyaj yak wyaye yak 'yak'kätäjkyajpa molinu'ojmä', tejenä ja'kutyät ujku ukpante'tät pijpa nä'pi'k tekjunupä pijpa nä'pi'k ja'ku ja'ku syunyi pujtu.